<hesitation> nu kuayú kaka'antó, jin nu kaáyo ñua te esté ñua kajatiunyo ñua nu nu suúku te nu tu ku kaáyo te kanió nu kuayu ñuan te kaáyo kin'ó ñua kajatiunyo nu kuáyu yuan xi in sɨkiveé nu ntenú tuú kaáyo ja kuú tínyó xi nu saáyo te ñua kua jánio nu kuayu yuan te kaáyo.